Rubɔ nnɛ kɔ̄ ɔ ta akpa kɔ̄ nwa coo ɔpɛ ‘si, osi nɔ dɔ̄ nyɛ kɔ̄ a zɔrɔ ruwe ɔsɔ̄ rabɔ nnɛ na nkɔ̄ zan nsi na lukpa rubɔ nnɛ wɔ shakusɔnɔ wa ama nkɔ̄ si dɔ̄ ɔsɔ̄ wɔ bɔ kuma kɔ̄ wɔ ma ayɛ wɔ dɔ ‘si bɔ gā kɔ̄ ɔ zɔrɔ lukpɛ rabɔ nna shi nnɛ wɔ ta akpa kɔ̄ wa kama ɔsi an joɔ zuzwa munɔ. Yɛ abɛɛ ididrɛ ɔsɔ̄ mimmɛ lukpɛ rubɔ nnɛ nkɔ̄ ɔdrɔɔ rusono ɔsɔ̄ minyɛ na, tɔ wɔ shagbotuwa nkɔ̄ drɛ risono ɔsɔ̄ minyɛ kuma kɔ̄ minyɛ drɛ rusono ɔsɔ̄ wɔ, tɔ wɔ ta akpa ididrɛ lukpɛ rubɔ nnɛ wa idrɛ rusono ɔsɔ̄ minɔɛ ke gā kɔ̄ a pusu ba ayɛ nnɛ wɔ zɔrɔ ga kɔ̄ ni kɔ̄ apɔ anayɛ wɔ na kɔ̄ na sho ba kɔ̄ yi da kɔ̄ yi gɔ kɔ rusono. Kuma agā la kɔ̄ wɔ zɔrɔ kɔ̄ za drɔ ɔsɔ munyɛ rusono an bɛ la dzidzi dɔ <hesitation> minyɛ ba ninoo ɔsɔ̄ aya dzidzi ba nini adza wɔ ba kɔ̄ na ba kukwe ɔsɔ adza na tɔ wɔ nini idi drɛ wɔ lukpɛ rabɔ nnɛ an za nizwa dɔɔ muna. Ama kɔ̄ didrɛ rasono ɔsɔ̄ minyɛ <hesitation> icɛ kɔ̄ na ko wɔ za na kɔ̄ ba nini adza wɔ o nda yi sii kokuwa nma yi sii? Dumu ba nini idrɛ wɔ kɔ̄ adrɛ ɔsɔ̄ ba nnɛ adɔ̄ nwa rusono wa ama coo kɛ na ɔ pɛ ‘isi. Lɛ oji kɔ̄ anɔ nyɛ kɔ̄ a jɔɔ mijɛ nnɛ kuma gā kɔ̄ ɔ zɔrɔ kɔ̄ gba agbla na yɛ kɔ̄ zɔrɔ kɔ̄ nini lo gbɛ nkpi si kɔ̄ iwɔ lɛ kɔ̄ lɛ nkɔ̄ lɛ ɔ ta akpa wa wɔ nini zuzwa kɔ. Ama agbla dɔ̄ bɛ nkpɛ wɔ kɔ̄ iwɔ na zɔrɔ aga dzidzi kɔ̄ nini akpla lo tana kɔ̄ lɛ kɔ̄ tɔ kɔ̄ g na zɔrɔ osi bava niwɔ ka lo dɔ nyɛ shala wa kuma nyɛsha la nkɔ̄ a sulu lukpɛ rubɔ nnɛ wɔ da-dida wa, wɔ zan ta akpa, wɔ za ni zuzwa lukpɛ rubɔ nnɛ muna, ididrɛ lukpɛ rubɔ̄ nnɛ kɔ̄ a nɔ zuzwa dɔ ɔ drɛ ruson ɔsɔ̄ minyɛ, ɔ drɛ kɔ̄ yi dɔ nakutuma cici nnɛ ɔ drɛ rusono ɔsɔ̄ minyɛ abɛrɛ wɔ adzamru wɔ adza cɔ̄ wɔ ɔsɔ̄ munɔ kɔ̄ yi drɛ lukpɛ kupɔ ligini nnɛ nkɔ̄ drɛ rusono ɔsɔ̄ minɔɛ nnɛ shi wɔ ma wɔ ni rusono nkpi wɔ ama nkɔ̄ ɔ dɔ̄ nyɛ kɔ̄ dɔ̄ ba kucɔ isala iba ma ba dɔ̄ kucɔ isala mada ayɛ wɔ zan shishɔ nkpi ligili muna. Ama nkɔ̄ lɛ ayɛ dɔ̄ si Nkɔ̄ si adɔ̄ agble zuzara kɔ̄ drɛ ɔsɔ̄ manye ruso no wɔ ma wɔ ta akpa zuzwa a lukpa rabɔ nnɛ. Nɔ kɛ na, la ma ayɛ dɔ si, la lɛ si ka yaka la gā kɔ̄ lan zɔrɔ nnɛ gā kɔ̄ ɔ nini adɔ̄ agā dzidzi kɔ̄ minyɛ ba krɔ ava lo munɔ ɔ ka na kukwe cɛnɛ na. Zuzwa ga ka dɔ̄ aga zuzwa kɔ̄ nini minyɛ dɔ zɔrɔ kɔ̄ ɔ na kukwe cɛnɛ, kuma kɔ̄ nini wɔ zɔrɔ kɔ̄ an tɔ lugba kɔ̄ ɔ na kukwe cɛnɛ. Ga kɔ̄ an brɔ lukpa itsi wɔ <hesitation> ɔka na cɛnɛ na. Kuma drɛ rusono ɔsɔ̄ nɔ mra itsi ɔsɔ̄ adza kɔ kumu nɔ nyɛ kɔ̄ jɛba kikeci nnɛ nkɔ̄ itsi wɔ drɛ rusono wɔ ma nmalɛ za wa kuma idirɛ wɔ lukpɛ rabɔ nnɛ anɔ zwewa dɔ nɔ kɛ ka nnɛ na. Idrɛ la lukpa rubɔ nnɛ kɔ̄ anɔ zwa dɔ̄ la la drɛ rusono ɔsɔ ablɛ la, la drɛ rusono ɔsɔ̄ minyɛ kɔ̄ la di cici nnɛ, la drɛ rusono ɔsɔ̄ munyɛ kɔ̄ la na kutume ɔsɔ̄ ba nnɛ. La drɛ rusono lukpɛ itsi. Kumela nɔ minye kɔ̄ lan ma si ncoo nnɛ likpɛ agā shi kɔ̄ la dɔ̄ zɔrɔ nnɛ. Osi kuma amla la mijɛ ngwabel